<hesitation> Karazana zava-magnegno misy tadiny ndraika an: <hesitation> misy le tendrena karaha hoe gitara a, na violon, de valiha, de misy koa karaha hoe cordon ahesikasika fôgna izy de efa magnegno.